Паррандаҳо барои муошират байни якдигар аз садоҳои гуногун истифода мебаранд. Инчунин ҳаракати болу пар, сар ва дигар қисмҳои бадан метавонанд ба дигарон маъноеро ирсол намоянд. Вале исботи ин фарзияҳо хеле кам аст.